Ma ei näeq tuuga nigu probleemi, õnnõgi et sääl tulõ iks hoitaq silmä pääl, et <hesitation> es muutunuq asi liiga ekstreemses ja es tulnuq määntsitki uutmaldaq tagajärgi.